indian inamaa ghudio khabdhi dhub adhaa ishiani adhaa birri khabdhi Kaa warriathi kaaa sirbati aminen Kaa adhaa won ghan kas faa woo midhasenu Lila sirbeni dhubinen amine dini ishian wol kas jirti kiristo islamu hinjirthii Kaa dini khabinen numm jirthii Kaa lawwon tambuu akaa waq ishia